ͻba no dɛ mundua dza mara midzi a, ͻno munnkotum edua osiandɛ minnyi ho ahoͻdzen mbom mepɛ edziban ntsi, mebɛfa apaafo beberee a wͻbͻboa me ma meedua dza mepɛ dɛ midzi nyinaa ama woedua bankye kakra, borɛdze kakra, eburow kakra, na mbom meedua atͻsodze beberee ͻnam dɛ m'enyi gye atͻsodze ho.